<noise> <hesitation> Ghi ghu ndaka tikkina Ilharkiyi mun tau ai ltharkiyi sai ci t’yi t’ai lthoukhiyai ghu waga khiya Suini wa lthikhifuʒa caku t’aya lthaki yai wu ndaka lthikituʒi wu ndaka faa mi ba tighiʒa to ba lthirkiyi t’iya ;thirk’iyai wu ndaka bugau wa lthikiti ltha t’iuni tu tsarɓa dun ba tinni tsarɓita sai wu uu ba fa kuwai wa lata tsuwara wa lai pu wa mbani be’e wa khiyi tsuwari ba latti wu mbunmu lthaya sai wa zha dahi wa pu tsuwati bawa <noise> zhi dahi <noise> saiwa Azibuluʒa wa nʒibuliltha wa wa nahuzi mbanai katin wa lthakhituʒa Wa Kantuʒa sai waghigya gizuwusosayi din ca yavinau ba ci tavilha saunan Sai wa buga wa mbaruʒa wa mbarlha Sai kakuniʒa ghi wu layi wa kiyi zha di vinawi Sai wa mbunbu thuʒa ai wa busilthi kai wa busilhi mbanai sa wa vya ti dangau Sai wa mbumbulhuʒa wa mbumbultha Wuna ca lomayi’I li yan ribun gwan. ﻿Ko Waku taa ta lhuna ca lomayi’i ci ndaka Zha wa taa ƙuƙinni ɓakwi ba hui fakhi hin ti ta ƙuin na ta lhuni Wa Layi Wa Kawusi Wa layi Wa taa Wee Wa lai’ Wa Vi gani bu ndaka burasi wa p’a wa tusi dai mbanai ghi wu ndaka uma khin lthakiyi be wa palha bu lhikitilla wu khija cica yani bugh dayi’i wa buraʒi mbanai ta cabu ndaka cu ʒaratun bu wu ndaka taʒi mbanai wa kuʒa p’iyatiʒa na wu ndaka kuʒa wi ghirnunu uuua wa tikhilhi mbani dai to wu ndaka tuʒa ghiwa layiga ghiya uma ya lthiki ta ltharkiyi be ha ca faya dinnan bu hi ndaka fau wa lai ma wa ruma khin ta ƙasuʒa wiwa fiƙina ta naa mbanai wigu wu ndaka tiƙina ta naa mbanayu wi babunghuni ai daa ghan wa tiƙina lthuni ta naa mbanai wa p’a wa khija sartusi wakiya Sartusi wa Sartusi to Sai wa taa ɓakwi to Sai wa taa bakwi gma wu ndaka kuʒa <hesitation> a a’u a ʒawu amma gha bawa zhayi zugub gudi mulik a bata Sai wa kuʒa ma a ʒawi to ghi uma khin lthakiyibe har ta ndaka ghi wa ndaka tusi.